ممكن ارتب واجهز حاجات حقت الشغل بتاع الشركه بتاعتنا بعد اسبوع لانه مهم شديد وولو اتظبط كويس ده بيكون فيه فوايد كتيره لي ولي زملاني في الشغل وامور كتيره ممكن تترتب وتستعدل بي سبب ده